मनै एक परिवारमे रहन बारो सामाजिक प्राणि हय परिवारमे तमान जनै हुईसकत हैं । जैसेकि एैआ, दौआ, दादी, दादो, काकी, कक्कु, फुवा, ददा, भैया, दिदी, बहिनिया, बाउ, बाइ । जहाँ दुईचार जनै होतहयँ हुंआ दुईचार बात फिर हुईजात हयं । और जव कहासुनि होत हयत घारमे मनमुटाव हुईैजात हय, <hesitation> लणाई हुईजात हय, घरमे असान्ती <hesitation> रहत हय, अगर घरमे खुशी लान हय कहेसे एक दुसरेके सम्झन बुझन <hesitation> पणत हए । कहनिया कहत है कि सहेको घर ना सहेको बन । परिवारमे एक दुसरेको बिजरो ना बतकान पणो । दुसरेको दुःखमे अपनो दुःख समखके बो दुःमे साथ देन <hesitation> पणो घरको काम सवय जनै मिलके करन पणो काममे हिर्सा वादी ना करन पणो अपना गल्ती ना करन पणो, दुसरेके क्षमा करन पणो । सव जनै घरको काम हसि खुसिसे करन पणो ।